Atody akoho! Kelikely manompo mavo. Manaraky azy atody Gano somary lehibe manompo manga; manaraky azy gn'atody Vorotsiloza somary leibe fe misy teboteboky mavomavo.